<hesitation> Tsy de haiko ny fomba fomba atao hanalehibiazana ny fahitana am'teleskôpia fa ny fahafantarako teleskôpia izahavagna kintagna amin'ny habakabaka.